Nui autri, tüti nui autri puduma serni lon chë fe, al e la persun-a ch'a decid së 'na coza al e pi ëmpurtanta o menu, tüt lon li